الرز المفلفل أحد الأطعمة البسيطة وايد واللي أستمتع فيها وايد يمكن لإي شخص أنه يقدر يسويها وتصير طريقة تسويتها وايد سهلة بيصير أي شخص يقدر يعملها وما تكون صعبة كتير. لأن طريقتها وايد سهلة واي شخص فيه أنه يقدر يسويها بسهولة.